Yande Foftere ko mi ɓuri yidde kanjum woni yannde Asawe, ngam ñyalde Asawe wala so mi yahaata, mi wali e nder suudu, mi nyama, mi ɗaani, so alasara waɗi mi wurto yaasi, mi yaala sakiraaɓe e higiraaɓe.